Gnolo any koa a tia mandray olo o, tia mao mampiantrango vahiny, ny olo agny e, da ny olo agny koa mora mifandray amin'ny olo.